एक्ठो सभ्य समाज विकासके तहिन शिक्षाके बहुत बडा भूमिका रह्ता। कैसेक कह्लेसती एक्ठो शिक्षित समाज अथवा शिक्षित मनै रहल समाज आउ अशिक्षित मनै रहल समाजमे बहुत फरक रह्ता। ओईनके सोचाईमे ,ओईन्के कर्ना काममे हरेक चिज मे बहुत फरक रह्ता। अब एक्ठो शिक्षित मनै बढिया चिज अथवा मजा चिज सोची कह्लेसे अथवा अपन समाजके बढिया सोची कह्लेसे ,एक्ठो अशिक्षित मनैन् मेहे उत्ना ज्ञान नै रह्ता। तभिमारे शिक्षा एक्ठो समाज ओह्के सहि दिशातिरा लैजिनामे बहुत बडा भूमिका खिल्ता।